O ròllo da fiducia o l'é molto importante perché in base à quella se peu desgheugge tante attivitæ umañe, à partî da l'economia. L'é vea però che gh'é ben ben de strumenti, à partî da-i contræti, che servan pe regolâ e scituaçioin donde a fiducia a no peu bastâ.